Noddude Alla walla hinnaade ana miiloo kulle ɓurɗe hakkille mun. Ɗun fuu ana wodi e sikruuji. <hesitation> Sikru jooni jon kaa miiloo tan banngal dewal. Eyyo.